واحد النهار ضاعت واحد السرب ديال الطيور كانو مجموعين في الموسم ديال الهجرة كانو غاديين و ضاعو و تلفو و معرفوش فين وصلو و ديك الساعات الطائر ديالهم القائد وقفهم كاملين و قاليهم اننا خصنا نلقاو شي حيلة باش نلقاو طريق و نرجعو للوطن اللي كنا فيه اللي كنا فيه عايشين مزيان و هكا بدا كل واحد تيفكر حتى لقاو طريقة سلسة باش ارجعو للموطن ديالهم